شعور ماته د پوهېدو او احساس کولو ځواک راپه یادوي. زه فکر کوم شعور د انسان ذهني بیدارۍ نښه ده. کله چې یو څوک شعور لري، نو خپل عملونه سنجوي. شعور موږ ته دا ښيي چې ښه څه شی دی او بد څه شی دی. شعور د وجدان، احساس او فکر یو ګډ حرکت دی. زه شعور د انساني مسؤلیت او اخلاقو اساس ګڼم. شعور هغه شمع ده چې د تیارو پر وړاندې رڼا ورکوي.